Ngom kare mo igo nege ngom mo gahi ene ge, pertama ge ngom mo giling ene, mo gahi goroho, gahi ma goro ge ngom gahi uge, trus igo ge ngom mo gahi dofu, gahi garamoi ngam, ngam oyo hari-hari ine re. a gatege